अच्कली न कल जुग में बहुत सारी महामारीन आ इन बीमारीन जसो की कोरोना आयो थो। भुकंपाव, कभी कईं जग जाला मुकी फटयो, तो कईं जग बादल फटयो, तो कईं तरह की असी बीमारीन। अभी न कल जुग में चलीज भाई उकासे कई तरह से भी मनुष की जन संख्या कम होज। कईं जग कईं हो, ता सो सब चलग भाई कईं तरह की महामारीन बीमारीन। ये असी उत्पन हुई रही न मतलब की नी। <hesitation> आरू भी कही आरू आब आग कही हो जियो तो कही नहीं कही सकता हैं। पर भगवान न असो सब बीमारीन असे बचई न राख हैं।